jʊ mə nya a tɨkai a yɨm məndɨ gəmɨ n kel kwaammai. Nəba melami kel Kwaamai n you n ta kangɔ win, ta kangɔ yo, yo nəl məndi win daagɔ Kwaama woi tɨkalɨgɔ kel kwaammai a maa mɨ a nəbɔ gəm a suwai a jəggi a bwɨlang katɔtɨnə gəm. A jəggi a bwɨlang golatinɔ gəm be nən mɔ a nyaləm daani mə yɨle ko kwaammagɔ a mʊgɔ nəl məndi gəmi. Kel kwaamayo ta nəl məndi, a ta nəl məndi a mela mi miso mə yɨle gə jou jangajel a mə gəm mə yɔ yɔ ya maa maaji gənɔ. Nəngɔ a jəggi mə yɔ ya mə maa maaji gəni. Yan mela a gəlalantal. Nə tikəga n maa joulo naal mə maa melalile. N yəla be ban maa joulo taal, jə melamile, yəla ban maa joulo taal tak jə melamile. Wʊni kənkɔni a n kwan bʊtɔ mi jʊni mʊgailei, kel Kwaamai a melamiyo n nyim bʊnənɔ wo galanɔ wo nəngɔ kel Kwaamai gɔ na jə kanjəltəbnɨ a beyo, n bwa nəl məndiyo. Na bwa nəl məndiyo, n kʊ nəl n ya nu dəng gən kwaagɔ win swar, nəngɔ mə dəngənei, dəngtəm ni mə dəngən nei a ni bwiligɔ fa lɔ youli ni gəm a kebɔ dəm, na ya nu nan dəng katəlami təbɔ fatəlam mi wʊni nən gun nyi ja kɔ kel Kwaammai nan dəng ji kandi gə nɨɨ nɨɨ mwe nuum a golagɔ jə woi, yɔmɔ jə woi. We nyi a bwɨɨ kel Kwaammai jə you bɔ. Nəbɔ a suwaji gɔ ja you kel kwaammai ja yɔ bɔ. Nəngɔ jʊgɔ a bwɨɨ. A mʊgɔ maaji Kwaammai ni gəm mə nəngən nə fulotəm nəl, da ja suwa mə youi. Fulotəm nəl məndɨ we, fulotəm nəl mi gənanyo maa maaji Kwaammai joulo futətaal jeligɔ nʊ nəngɔ mə səggi mə yai mə gəlai, mə fəble fəbi kənkɔni. A mʊgɔ joultəbni gəm mə maai nəbɔ you kel Kwaammai a kang mi gəm. N mela kaami gəm nəbnɨ mə mela jimi jə su ya ja mela a gəlalantal. Kənkɔni ja ta kan Kwaamai jə maa maaji Kwaamaile n jə fulotəm nəl. Wʊni na dii Kwaama jou jəlle mə gəmi na mə yɔi, langən bwangən Kwaamai a suwagɔ we mə kʊmle kang mi dɨsən yɔ nəni. Mi kaa jʊni ya mə kʊmle kang mi gəm yɔ nəni maaji Kwaamai mə maayo kʊli ni a you Kwaama a kang mi gəmi nəngo mə kʊmle kang dɨsən yɔ Kwaama gəm nəni kel Kwaammai a tikali, nəbni baja suwai kel Kwaammai mə youi, a tikai. Nəngɔ mə nyai tikali bwiligɔwo nʊni gəm you kel Kwaamai, bwili we? Nyatəm na youlini wo a mʊgɔ gənɔ gəm, fulotəm nəl lɔ wo a mʊgɔ gənɔ gəm. nʊnɨ a you kel kwaammai nəngnɔ fulotəm nəl, nʊni a you kel Kwaamayo na ja ko gəni jə ko gən kwaagɔ, miso jə ko gənne kanga tangən kanga nəbɔ, na gənanyi kel Kwaammai a maa maaji, a maa tikali a daani gəm nəngɔ jʊ ja suwai, jʊ melaligɔ a melami, nəngɔ mə you mə maa maaji nən ni. Kənkni mə yɨm mə fəble fəbi na beti daagɔ a be daagɔ mə woi tən suwa ji jʊ mə koi wo, golagɔ bə yɔmle wo, golagɔ bə yɔmle. Kənkoni mə yɨ a jing tiyan diso yan mela beti gəmle.